Unọkpa onyọ lọhin, ọda noo ya n'unọkpa onyọ lọhia ọdan ka dọko w'ẹnọchẹnẹhi ochi akwọiyọ utinọkpa no lọkpa je gaa ai piẹnọọchẹnẹhi. Abaa ke gaa jọọ t'unọkpa bọọ a ọgbọọkọ l'ọwọicho higbu k'inọkpa ọọma na aipohi gel ge nw'ọdobọbi nmaa, unọkpa ọọma na aipohi kei nw'ọdolọhi nmaa, so eko duu na kwọi yọ t'unọkpa gboo gbọọkọ l'ọwọicho. unọkpa ọọma w'ochi kuwọa unọkpa ọọma w'ochi k'ọiyọa unọkpa ọọma no bi no kei l'apọlẹa, ọda aya n'unọkpa onyọ Kọi no tọọ lọhia yọbọọa, eko no ke le ya kwei nm'unọkpaa n'uklọ ike waẹn uklabọ naa je koo lọhi akwọọ tọọ oke yọi yuk oke yọi nwuuklabọa ẹga duu ma no jen lof'uklọ po oke yọi biọkpa ga bọọoke yọi y'uklabọ kunu oyaẹ keyi nu koo kwọdichi ọ lẹ kaa di ii nlọkpa je waa yajẹ n'muklọ ẹnoo nge yẹgẹnya, akwọyi t'uklabọ oyọi miil'uklabọ ọma ogboo joo yọọ. Ogee me geyi egẹpa nmaanu ọdan k'uklabọ nai tọọa le ligbo lọlẹ egeyi egẹpa no maa ogee mọọ yọi lọ chọọ ọdanya yọi nyọ oke yọi w'ọlẹ. 1da noo ya n'uklọ unọkpa onyọ kọi lọhia yọbọa. 1iyọ itunọkpa no lọkpa je lẹyi t'uwajẹ no lọkpa je gaa enọchẹ <hesitation> ale piachẹ noi che dudu nei piuwa nyaa ọiyọ ma wẹ ipeyi kuwa ee. Ano bi noi gw'inu gaa, ano bi noi l'odre ga ilea ano bi noi l'uwe ga iwiyea ano bi no gei y'ọdadoodu naa gei l'ojilimaa. Unọkpa onyọ hamia ọtu ibioo, nlọyim tọọ duu aman ọwọicho kei menyinyi kum ọyia kei g'ajẹ okei yọọ gam ẹbọ ẹgẹ no yọọ cha yọọ l'achẹ ẹbọ achẹinẹhi ẹbọ ne wa ẹnachẹnẹhi nyaa nke nke yọi gbọọkọ l'ọwọicho kee ekum k'ooke lọkpa je kan ke le peẹnọchẹnẹhi ochi liya duu ọkọo gba kum a yọbọa. So unọkpa olọyi tọọ lọhi nẹhi. Akwọọ tọọ na m'ọda duu ek'ulọya kunu ga ana m'iijen'ma ow'ili na lẹ ikpatia akwu kpola, ochẹfu achela abiọyọ unọkpa ochepu anyọiche nmiipachi abiọyọ unọkpa, oku lọhi lọọ aku piẹnọ ọchẹnẹhi. Unọkpa lọhi olọyi tọọ ibioo ohamia ọtu ibioo ainya